Mebɛpɛ dɛ mebɛyɛ edwuma ndͻnhwer ebiasa aber biara dɛmara nda enum wͻ dapɛn no mu sen dɛ mebɛyɛ edwuma da kor na mayɛ edwuma dͻnhwer duenum wͻ da kor mu osiandɛ, faakor tsena yɛ me dzen. Dɛ mebɛtsena hͻ a mennkɛyɛ edwuma biara no ͻyɛ me enyihaw, ne dɛm ntsi sɛ menya edwuma yɛ dabiara a, mepɛ sen dɛ mebɛyɛ edwuma no da kor na meyi me nsa efi ho.